عادةً أشتغل حوالي أربعين إلى خمسة وأربعين ساعة في الأسبوع، وهذا يشمل أيام العمل الرسمية. بالنسبة للإجازات، آخد تقريبًا من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في السنة، حسب العمل والظروف. الإجازات مهمة عشان نرتاح ونرجع نشاطنا، وأحرص دايمًا أخطط لها.